Cantyja chiuuwaa na machꞌee cwii lapeiꞌ oo lapicero tsꞌiaaⁿ naquiiꞌ juunaꞌ yuu na jnda̱ ñejndya̱a̱ya cwilaꞌno̱o̱ⁿꞌa na nnom lapicero ndiiꞌ cwii chaꞌjom ta̱nincaꞌ na calꞌo na juunaꞌ quia na mañꞌoomñe juunaꞌ nacjooꞌ mañꞌoomñe tsꞌaⁿ nacjooꞌ cwii tsom mañequiaanaꞌ ndei ndoꞌ naquiiꞌ lapicero ñjom cwii tsmaaⁿ na ñjom colo ndoꞌ quia na mañꞌoomñe tsꞌaⁿ lapeiꞌ oo lapicero nacjooꞌ cwii tsom cwiwꞌaaꞌ coloꞌñeeⁿ ta̱nincaꞌ na ñjom joꞌ na matseicooꞌnaꞌ nacjooꞌ tsom yuu na matseiljeii tsꞌaⁿ, lapicero oo lapeiꞌ jeeⁿ lꞌuenaꞌ ee na ñequio juunaꞌ cwilaljeii nnꞌaⁿ cwanti nnꞌaⁿ yuu na ꞌnaaⁿna na nlaljeiina, yocanchꞌu na cwiꞌoo ntscwela mati jeeⁿ lꞌue lapicero cantyja ꞌnaaⁿ joona ee ñequio joonaꞌ cwilaljeiina chaꞌtso ljoꞌ na cwiwiꞌnaaⁿna na maꞌmo̱ⁿ meistro nda̱a̱na. Luaaꞌ cwii nnom yuu na cwiwilꞌueeꞌndyo̱tya̱a̱ya lapeiꞌ oo lapicero.